﻿Kua tembiporu jaeko omee yandeve i, soda, jugo, ani irü mbae reta, yayueva, jaeko mbae yaipota yave ya mboepi jiepe okovara, jaema omee yandeve yamboepi ñaiva, mbaetima jokope yaesa kia omaeme oïva